אֶל-שַׁכְסִיָּה אֶל-תַארִיכִיָּה אֶלִי כַנִּעְגַּב בִּיהָ בְּזַבַּא הִיָּא נֶלְסּוֹן מַנְדֵּלָא, כַנִּשּׁוּפוּ מַלְהֵם בְּזַבַּא חִית חַיָּתוּ כָּלָּה כִּפַּח מִן אֻגְ'ל אֶל-עַדְל וְאֶל-מֻסַאוּאַה. רַغְמ כֻּלּ אֶל-סְעֻובּוּת וְאֶל-סַגְ'ן, אֶל-תְּסַאמּוּח דִיָּאלוּ בְּאַחַד מִן אֻלְחַבְּס, וְאֶל-קֻדְרַה דִיָּאלוּ עַל בְּנַאא אֶל-סָלַאם וְסְטְא אֶל-קִרַאה, כַתְּעְטִינִי בְּלִי אֶל-סְבְּר וְאֶל-עַזִימָה מֻכְדִירִין יְחַוּלוּ אֶל-עָלַם לֶאחְסַן.